Karazan̈a voandrom-bazaha misy! Karà ataon’ny ierỳ vamoha. Ino koa? Ataony kakaoety, pisitasy. Tan̈y misy izy ndraiky tain̈a ny tsy haiko e fa zen̈y ny azoko on̈ono.